Lesdi Itopiya, lesdi ndi daraja, ndi ɗon mari kittolle bana Injeera, bana Watt, bana Tibs, mboɗi ɗee kittolleeji e ɗi ngaɗiree e kujeeji ɗi finatawa maɓɓe ɗuuɗɗi.